Lokam masin maa ger tooɗe dha undee laayi coolli, ngam kala ko coollel marii pad gertugal ɗo marii tan hunde fere on, hunde guute londom hollataa gertugal gertugal walaa fiira ammaa biibanni man fuudhun dhiwaa qiwaa a seɗɗa seɗɗa.ɗum